Opomu labanunu mpomu mpam oyeh ehh beh biele mie le ehh tebemeh beh beilere le mpam are eshie nuu lejie beten ebiyeh bie Wanke que mabe. Eteh yami erieki nsujen enu le mpam E-nsujen ariek, Pomu mbele Meh Eur fpomu mpam elih bie bane bomo ehh beh tak the avelly yie ebule ekwanche Obubun Okpero bekwobekwo okwor le mpam elich bie ban elbom, Anky le ebork ayle yeh ericke kemu teh amie ekenm nõuje enku arikie mbe leh tel ave kalkie pomu we chie mbe arie mpamehh igarki na eshich exigh Ekemekem tea kie yeво тве erunnich yie epom pom mbeten, beren ebeyeh elbe belenkie bee batirrkiye. bekelkieye kekekel bamie beh bubochieja bom eba beh pomu biele mpam, teymiyina piale yeh beh erikakie, bom mbe, Enimerih ken etch-ami concih malo lesham okara es echie tych leh for, echule le stor Wanunu, leh mbe le Idum yeu erie lee bom abey be kali. Pom mbe, mbe ah ban bam, ibe chh ahh, ah baneyeh le wunyu emnyam, epompom ehh enjamo mikpe kieki nkaleye chie mbe yeh galigen Kelalah aveku kie bom beh pomun, mpam beh are kie bom pomun, mbe ah-geh nab. Ageh nab lemyinu prale, obiem-mbiem ehes opomn, opom Pom lee nkarr le karry oynoynor le afah be mpam over, oynoquorr le otor le liebiegun ebue lete bierung ebuch leleh beren abuch, leleh-le-leh ayie on kieliekel nuor eqweta Okeleli well one henh mbe oriekie opomun mbe chh selele-le-leh, ehh banki ban alana Shimkieshim oquo le betweh, tea mi pomkie pomo. ygrafina and yeah mpom porn exials munu mo mkpe Kie nkalemu mbe, vie ep ebeh mbe chie ethuruh kie kie epom pom mpam oyer enyam nyam nyam. Ethnum Kie kie epom pom mpam ore le bempie owen Kiekie eynor otor le onene le ochuwe awe lafal toue Obiebie chie wank wanu anike pom pom kelala eken aree ke apom eku enyam kparadeh dehdeh Kie kie kelebki lehbo oquor, yi-yie lebufum Obu fina mie nealeye chie mbe ariene opomu, mbe amab-nab opomni mbe anab- nab oynar, mbe anh ghimkie- Shim, mbe arie Kelala okue Kiesnimishime, Kenabnas Oymor yie fina mie Kalee yie Chie, le Kielala akieyie eywaynor, Abi le kiera, berienhu, waben ben tuobo ushu lebishi beh-vienu, beh pom leluel benèrie bitesoro bierierie Kelalah kie rie puat, but Kelalah akue mbe. Ekuchie Obienu leku lebisni ench eyue, lebishi eter ques ofer kiekie oyonyounieku or efikie hie Obieku on Pomu, tive mie kaleye fina Chi eyuen mbe opomuu Eyuen bepom opomu leh mbe, leh mpie awon nyam, lempie awoh yie bom apo enenkie nennu eka, etor Ochuwe leh mbe, len otpsama bruch teh Oyemu-wuben, leh oku-mpal. leh okno bepom Ochuweh Juan eber Okwoh leh Leluom ember enyam le-Kuobeche beh pia benzin le web, Oyueni yuen mpal okyon leh bepom opomu le-lelom steembe enyom le-esukul beh pia benyin teweh, Oyveniyuen enytaman ayem yem eir enyam le mpuио tpap, tраm owen ahh wer one beh pia benyin leweh. le bufun obufing inieki expe mpie onsen kie epomy beh pom le buan ebeye, buam ebeh Ochuweh Okaleye Ochuweh omilueni buan ebeh okieyiekie, kieyebkabo Kieke beh kuel mbiam, buan aberie ebeh teh ebieten laba puat, beh biembe opoma mbe els bankabo leh wany wunya lentini pialee, Eger lennu liyiel elich Okara Okara Ungiel Okara le nabkizie, Liyiel akara le kwan lepen omamah le mpam abi lekieng omamas lempam ehh abakpa Oma leh mpam ehh bepom leluel ehh bitchoro. Oya yuorr beh pomu okara le buan ebabo beh Pom ebabo tsetse tse le benpam ebabo beh yuora yuork beven, befefer beren yiveetummu belum labe, mpomu fine ntumurbeluu chie etchen bitschem bitseheme emakel aré iriekie pomu bepom leh buan enh beyien, Abenneh ayeh lelie morm embe, mbe ageshime, mbe agenas, mbe agegele и крекра lebepom, orieki pom pom mbeh obie ehh opomu lewin kpanader deh, le wutchelele onkie pom ashimki shim oyuor lebetue., Lewnfurr ebue fina mkpe kie kaleye che, étahla buam abeyeh are beh pomu mbe., muan Ower atuotue lewer. porm mbe leh, Okpe ornecie máá Libelich pomleh lelilion Embe, Kimibeles kienyuch pomle leluom mibe, maa tork me libich pomle lelnom mbe beh bora orugo ochenu bom neh leliloun embe, beh bora etchong ofchenu pomle lee lewurr mbe, bora Kekoroh osuoh pomle lie lom embe; bepom ebamy tse tse tse ekalkiyie chie mbe yieh galigee mbe yeah garkie. nalb, Kiekelo mion exicchie emigebun elue mbe obomu, yieh beh meh abey ne le Okara ekelo mior Eyee chie yie erienich mbe ave nyinanf Kie ntang buan ebamie Okara opomu. Okara orie nyin eyeh buam berikie pom beh ma bisukuel beyuen, beh malo beh Pom entu, Okara le-biele-nten le-biele-nten beh malo beh Pom Okama lebasukuel ebiato. leh-njie eshani eyabo te Lebienyin tsetse tseh abie ben pieh beh malo beh Pom Okara, Erumu yiye etumu belu chi muan ehh ehh, muam Dich amalo ah biem mbe opomu, Kekre elet-kie tone ah pomo okara, mi ayie vie ko pom leh muam Lekebie mom, kequor leluom mbe, omalo opomu lehmym Okars lehtizie e epomu chi mbe els geh nato Obiemibies mbe opomy Ambian muan, puan ebue beh biem biem mbe opomu enabnab, epickuel le onabo, epieknel le oshime, nyin exie lekebie nyin eyie akpe ke mom ayush, aft nym exie okpe ke wuren oweh ayuoh, wudzong oweh ayouh opom pom le miran, anekie quoquo, Orikie pom pomleh ayno yuor, mbe afanng kwe fanni leuuom embe leruechie apieweh nyinumyinnuu leleom mbe muan ehh tha apie pie. lebufurr ehk You fina mkpe kie chiechie pom le ye, yeh able inilan Okara yea ben lenni lisher Yea bie lenni wah letor, ken kikenkah yeah be un Leshien, orile kentus, orière albamu ariele okem, oriele mpam ankh purupum, le leh-Le- leh ayie orie A yuen buan авие тье opomu, pomu mbe Cabo leome, bom ebeh leshien beh pomu mbe labo Lishier. Behchu, uken ehh cherie Cherie le omeh okpe opom mbeleh mam muem owen Okpe orue muan nym leh mbe ayuò your anicki yuor your weh le mbe eger nab leh uken ehh ehh igorkiebienu chie ya epiele bong eyeh bom abgh be pom pom mbe le buan ebabo beynoyuo epie kulle Onabo epiekuel le epiekwel leh onabo le the myin epiale mbe agenab, agerima, le bufurr thh lou fina leawah ye bie leh etor mbe emiecine Kel. Chie bie bieyie be pomu le buam Le lelnom Okara, buana bel bene le etor mbe benne chie pom okara, efie nyim eyie nyam, efehfeh nym eque nyam loefa le mpile wele le wele yiyie ntumo belu intromuletuom eliah ntchukie eye bie neh, bieten, ajenkuen. Le adzandjamu, agboro le long- agboro empam beturo mpan oyee Chie kwen, ebeh le ekam, ekam le mpie le weleleweleh kikie, ethotoro bom beh pomu mbe, ethotoroh bom beh pie pie benyin enyam nyom avee enekil béy pie. bianyie kpo yie mpompom eya mpomuchie, les Ohmni owerien, leh enab eve, le oun ehh mpam le din e mbe, le lume idum, le lumii kumtak, le omni odajie bem pam ebah nyie tse tse tse erikie pom pom mbe bienyam bie chu chu bie tabkieye. Kebie ehh kue orieleku mom ehh yuor, kebie lih kar orieleku uren owen aynor, uchid owel anh yuoh, Le yian eprale oviele Kebies Kebie okueh ke borkiboro Eweh kieko opomu le buan ebue, opomu leh abermeh eynerh opomu leh buam abene yuerh emaloletnom alia tsetse tse le biedzie keke bom kpo beynor benym eli epom pom abia ko ochnwe Ochn ovini tabkeych, ko Ochule enyam Le otabkeyje le mpam over bienyin ebie mpom pom elbis kpo mpom ebie leh bufur Oloy fing keke elebayie le letel Lebefur befur le bek sarr Keke bemyam bie chy bee tap kieyie le mbe, beryam bie Chu betap kieyeh leh abiel eyie z enyan biecin bie tapkiere le bekwo le biene ebite, nde epie benyin ebia enrichie ebie benyin ebie epieh, nde efie pomn mbe le abene ayen kelela atiejie kie bany eman, ekpe pomm okara okara okara buan lbierie befiki nab bekienie, Okara once- chie kelalah emama kelalah enen mom bue kee ne Kenimpice le-legiel en muan leyele levelen oprel muan lebebe okake bebel anquor orieke kikie bebel anyenynch opomnleh le Kelah lah kelalah ahh mama eken keukene kelalah burumpie le lieyiel and, leyeheh yie yi pomuya сhi. Muan arikie bubu ariekeh ehh aynor kelalah eneh, afikeh ayuor kelalah ehh akara, afieke aruompie aynor kelalah mom emkpodesheh ahh nyelebel eluen ayuabkie beleb abuch, apie myien unpen eywork enhe Okpe ke apre, alich bee lich Kelalah wels are even wey. one ke oborieyeh, etuomu bewh chie ene le beten beluta betang buan mbe opomu enyamnyam nyam kie nab ekieyie.